<hesitation> ɗo ngonɗen hanndɗe hannde oo kaa. Miɗe waawi wiide Wagadugu, Burkina. Sabi so a ƴeeƴii Burkina, wonɓe Bobo ɓee, haala ka ɓe kaalata kaa, wonɓe Wagadugu Kaalataa ɗun. Ɓe fuu ne ɓe Leydi ngootiri, haa ndee huunde haaynii kan. Eɓe njaafi ndeediiji, <hesitation> eɓe njaafi kulle fu. Ndeen non miɗe waawi wiide Burkina walla Wagadugu.